हमर जानल अनुसार दुनियाँ भरमे बहुत गो कार ब्रान्ड सब है। ओंकर नामसब टोयाेटा, हुन्डा, फोर्च, चेयररोबोल्टस् गेट, मरसिटीज, बेन्च, बियमडब्लू, अडी, भोल्बोसुइजन, निशान, हुन्डाई, केयाल, लेकसस्, पोरसेस, फ्रारारी, लाम्बरगिनी, बेटेन्लिया, रोयसरोयज, जोरिया, लेंयान्सरोबर, बोलबोट, टेसलास्, सुबारुम, मजार्डा, सुजुकी, चिटाडो, रिल्लनोट, आल्फारोमिया, फियार्ट, बुकाटी, डोगिया, जिप, रायमबुइकी, जियम सी, लिङ्कन, ओरिडीया उकेबाद इन्फिनीटी, जेनेसिया, सिट, सकुडा, मिनी, ओपेल्स, स्याब इ सबटाल नाम सब है कार के ब्रान्ड सब अभी टाल ब्रान्ड सब है दुनियाँ भरमे।